Spanja është edhé e famshme për kuzhinën e saj, me pjata si paella dhe tapas çë përfaçësojnë zemrën e jetës shoçërore. Për më tepër, futbolli është një pjesë e rëndësishme e kulturës spanjolle, me ekipe të famshme botërore si Real Madrid dhe Barcelona.